اشلون اسوي البرجر هاي الساندويتش المفضل مالي ناخذ الروتي ونحط الخس طماط الجبن بعد يكون شريحة جبن تشيدر يعني جذي والبرجر يكون دياي أو لحم وبس نحطهم كامل في الروتي ويكون عندنا ساندويتش البرجر الحليو